मानो शबधचित्तलो जालयार माका आपली आवई याद जात। कित्याक मुन्तल्यार माका तिका लागों हुल अभिमान आसां जी सोडाच। आमका लागों जागली आपलो मोग दिलो केन्नाच फोट मारुंक ना हानूं केंना कोणांक फोटोना तिका सोगलो गावचो लोक सुधा मान दीता।